Ny tegna tsara amin'ny fanapahagna angôfo zaigny de alanao ataonao mitovitovy tsara izy, sasanao tsara be malôha izy edy e de alagna atao mitovitovy tsara de evitegna le anapaka jusky mikisaka hôditry.